Ekintu ky'okubanza ekindaasa kugira ngu nyine, nyine amagara marungi, ni okuba nyine abanywani kandi abanywani abo bari ab'amazima ndabeesiimisa. Oihireho n'abanywani n'abantu bangye turakorengana nikyo ndareeba nk'okushanga origye katugire abantu baawe oramara esande otabareebireho, oragamba nabo, na banywani baawe n'ab'amazima nyowe ndakireeba kirye, gari amagara marungi munonga. Then ekya kabiri, n'akaseete, woine akase waihaho ekyo ky'okushanga oine abanywani n'enkorengana nungi n'abantu baawe, akaseete nako kareetaagiisibwa okuba ebintu bya hati byona o- tihiine ekyora ekyorabo ekyorarya kirungi otakishashuriire akasente, kutambura, orashashura akasente, ekiratwimusa kare kuza kukora, tura turikuronda akasente, woine omwana Okushashura ka school fees ora oine kuba oine ki, akasente ebyo bibiri ndagira ekya kashatu ni amagara marungi. Amagara marungi, omubiri kugira omubiri murungi omubiri otaragwara, kushanga mbwenu otarashaaha, ngu kushaaha omutwe, oine amaani g'okutambura okakora emirimo yaawe, ndateekateeka okwe nikwe kugira amagara marungi. Konka kiri eky'okubanza eky'abanywani nikyo nyowe ndareeba kiri kirye ekintu kikuru munonga, ahaakuba waabona nk'ekizibu ogu munywani waawe woine munywani araasa nk'okukugumya. Orahurira otaagira mbwenu okubeerwa kubi. Then n'akaseete nako w'okiine oine n'abanywani murakarya hamwe then woine n'amagara marungi, otagwire, hatiine ekirikukushaasha, orabaasa kutambura, akaseete kaawe nabwe orashuba okarye gye na banywani baawe, ekyo nikyo ndateekateeka ngu nigo, amagara marungi, yes